واختار إنه أتحكم في الماء ؛لأنه الماء هو أساس الحياة ،وأقدر استخدمه في زراعة النباتات، وتنقية المياه، بعد <hesitation> التحكم في المياه يمكن يساعدني في حماية الناس من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات ،صح إن النار لها قوتها بس أعتقد إن الماء يوفر لي فرص أكثر للتغيير الإيجابي، وأقدر إنه أعيش معاه بتوازن مع الطبيعة.